اكيد طبعا نقدر نحقق السلام العالمي على مستوى العالم لكن السلام العالمي ما بيتحقق الا لو لابد ان نقتص من الاشخاص اللي يرتكبون المذابح اللي يشجعون عن العنف واللي يحرضون على الكراهيه لازم العالم منظفه من اصحاب العقول السامه اللي يبغضون الناس ويتعاملون على اساسات عرقيه ومذهبيه.